Kalau panas tuh pinginye kite enak tuh, kite nyuci tuh cuian udah banyak banget, kite bangun kering tuh cucian, nah kalo udah nyuci kering, nih kasur, kan kasur kalo kite tidurin demplek kasur, kalo kite jemur deh tuh dipanas kasur kite gebuk gebukin ame sapu nah bangun lagi tuh kapuknye tuh, <hesitation> kite balik aje <hesitation> kasur kite, kite gebukin lagi gebukin lagi <hesitation> nah kalo udah panas, enak tuh kite <hesitation> taro dulu keje panas lagi, bantal kite keluarin tuh sekalian, bantal kite jemur tuh, bantal ketok ketokin juga kite gebukin juga pake <hesitation> sapu, semuanye kalo udah rapi udah ni, udah deh tuh kite angkat nah kalo musim dingin, hujan hitu gerimis kite <hesitation> enaknye tidur ame makan deh, tidur. Kalo rengginang, <hesitation> kalo panas nih kite bikin rengginang tuh buat lebaran, rengginang emang orang sih betawi rata rata rengginang bikin, bikin deh buat lebaran, nah kite jemur tuh rengginang ditempat panas deh tuh, ntar <hesitation> kite bikin kerupuk juga deh tuh, kite kan ada nasi basi kan tuh nasi yang kemaren, kite tumbuk tumbuk tuh krupuk nasinye kite jadiin kerupuk, kite nih tuh nah kite jemur juga rengginang ame krupuk juga sekalian tuh, kalo panas banget kite bolak balik bolak balik tuh rengginang, krupuk kite bolak balik juga nih, ntar lama lama sehari dua hari kan tuh kering juga tuh, nah ntar kite kerupuknye udah kering semuanye udah kering enak deh kite tinggal goreng aje beliin minyak goreng.